Lu nu e ku lu nu e a mɛ nya ee a nyigia bunyɔ sa a wɛe mɛ nee ɛɛbu nɔr mɛɛ kɔ a lo sor a ma mɛ kɔ nu a kii lo zua m maa kɔ zua kana zua bekè and i lu a sua sa kɔ mɛ ɛrɛ bu lōp ne baa-nɔr mɛ a wɛrɛ zua bekè sor nee a wɛɛ u dem saaro Ban wɛɛ meah a wɛɛ gbene sor ɛɛbu e a u le loo kɛɛre a su doo u kɔ a naa le a loo zua mɛ a lu zua pya ɛɛh u yɛrɛ kpo tèn dèdèn nee yɛrɛ kpo tèn a taa bu lōp nee baa a nor a ma ee a lua a wɛɛ kpe-loo ah sa kɔ mɛ a lu zua ɛɛbu kɛɛre a si doo o wɛɛ su tɔ̃ Bani sa i kɔ pya tɔ̃ Ban iya yɛrɛ kpo tèn kaana sa a ɛrɛ ɛɛbu mɛ saaro Bani mɛ saaro e Ban mɛ a mɛɛ a wo lo nee a naa su nee tɔ̃ Ban lu nee sor e bee wee ɛrɛ ɛɛbu lu a o bua su ale dee ue ba le sa lu a lu bɛ lo sor o mue guh pya o wuga pya o kooh o ka ne o te doo doo awi buɛ a ma ahu buɛ wɛɛ kpe loo kaana kaana e sor zua sor zua a ma ɛɛ sor pya u wuga wɛɛ aā dee and taah awi buɛ a ma u ye aa dee tup-ne-oo biradɛɛ ayah e alu o biradɛɛ ayah u wɛɛ āā dɛɛ lo sor.

Taa ye tuah biradɛɛ é ba wɛɛ é ba wɛɛ agih ue sa yebe ka kèn buɛmma tɔ̃ bü ka wɛɛ maa sa yaa nya- aba le ue o mue sor nya- aba lu kera kira nu ba yaa nua wa o mwe pya wa nwü yeba ka kèn fog loo in fact taa lo sor ama o ka ne o te wɛɛ seya lo yaa nu maa loo abaa nu bɛ zü yaa nu ah kpaa sor ba áá déé lu zii kera kera ra kpé kpé nu ba wéεε dεε bie kera kera si ba wεε lεεah sa tɔ̃ le áá kpé loo then sor é lu ye lóp nee tup-ne- lōp ne tuah bira dɛɛ yɛ ɔɔne aya nɔr yɛ kii zii tɔ̃ Bań doo doo lo kèn ayah nɔr ye doo nu tɔ̃ Bań lo kén ayah nɔr ye doo nu tɔ̃ Bań lua dɔr nu tɔ̃ Bań lua obia si. kɔ yaa yii abu áá zua taa kèn ama nōr a wɛɛ kpe loo m da maa ɛɛ bu lo tɔ̃ Bań ah o mue nee pya nee é ba áá dɛɛ o wɛɛ sua nyorbee o siga sor o le nyordɛɛ sua yebe pya ba lu dugara é kere o le nyordɛɛ ha pya nee a sor gara ba ana dōō chatter fa sa áá aghe ue o sua ghe pya ale bu fa sor ìna tɔ̃ Bań lo nɔr-nee a ma wɛ mɛ pya nee é ba a gih dɛɛ sa aba sor é lua áá sor i kamkam é sa lop- nee- baa aleké é ɛɛ loo tuah biradɛɛ yah nɔr e lu a mɔɛ nee doo nu. Elo ɔɔne lua o doo nu tèn yɛɛ lua mmɛ lo tuah biradɛɛ sa a wɛɛ lo gbene a kpè loo sor sor wa agih zü sa kɔ ɛɛbu ãã zua ɛɛbu ãã zua na wuga infactlo sor sor o mue ba wɛɛ kɔ mɛɛ su su ba bu nee kaana mue nee kɔkɔ nee ɛɛbu ãã zua ɛɛbu ãã zua sa yebe ka kèn gbaa kpé loo sua aba wo sor bia ãã tɔ̃ Bani sén ziinu m bee mue nee a kèn ama nor kɔ o mue ghe pya nee a bean wɛɛ lugara ba su nu sɔmya sɔ gara mya sere gih nɔr zii zii wa kpo-li sa ko ba ãã wa nyigèa bu-ɔɔ so dèden nee éah wɛɛ e ̄ ba e ̄ wɛɛ ɔɔ gara o wɛɛ ten gi h zii ke ̄n o mue gih nu ba sɔ sa sere a mya ba sɔ sere nyor wa kpoli o tẽ doo ama then ere nu ba wɛɛ ko a farara e ̄ pya nee wɛɛ doo taa lo ɔɔne nee bu bue wɛɛ kws̱ra mmɛ sor déé a yira e ̄ ye le bu buɛ eh a ina lo nee ɔ ̄ kii ga nee a ba sor o ãã tɔ̃ Bari o yii tɔ̃ boobo le nu aa doo wa kera kera ke ̍ buɛ ke ̍n buɛ dee yira (then) bu yaa nya-ale-ke ̄ ãã kii oò aleke ̄ yah siga nee e ̄ dana bee bui nu Bui kera kera nu e alu nu a dé é ba ɛe degara sa zü biake sor dɛɛ yira o boo aloo tɔ̃ pya o wuga ama dɔ loo tɔ̃ pya o wuga ama a loo tɔ̃ pya o wuga ama é bu ɛɛbu sa kaana ɛɛbu kaana sa nee ãã doo-wa wɛrɛ gbenele sor iye ɛrɛ é kɔ sor bu zua. So a lu nu mua mɛ nya sa kɔ lu alu zua mɛ alu zü sor ɛɛ bɛ ɛrɛ ɛɛbu a lu zii sor é ken buɛ wɛɛ kpe loo a lu zii sor o wɛɛ nyorne pya o wuga wenya é pya loo o waa wenya sor abanya so m na maa kɔ doo-wo kɔ mɛ zua mɛ a wɛɛ lu zii gbene nu sor é wɛɛ lu sor ɛɛbu é a wɛɛ le.